<noise> ng'e cula nixin nchi na uxrigoo gu gunia gu ku gun thi tund'e ni xrala thinyola nixin nchi xrui tiju bala nixin nchi taju nixi nda sinegua thajun ni sneguala tigua ndaxi nguchin la masiteruye sen la taxidun sen thun xina <hesitation> cha'ue ba thi naxinchi xrui thijua je'ia uni xruixi xruin thi juni xi xruixila nixin yekula thi mantula nixin nche nixin nche naxin thingau chubana nixin senia la nixin nchi xragathe yusenla donse ya nch'eko.